Pues juech ëch obyë dun na i'ixë ji'ib tele jotyë neybch dun na'a i'ixë na'a ebyë neyb a'ax da'a dun ji'ib yaj nax y jadunch jedun i'ixë në ko'o jedun chyajpetyën jadun jedun ji'i jayëy hasta nëkxë jedun myech ma jedun ma'a jedun tëyë ti'i kaptë dun myet'sëwayn y jadun jedun odyëkam nyax kadakombë na'a adyunëyëmëts jedun ma'a jedun avion nyaxkadakayn y ma'a jedun tyënawyn jaduntyëch dun i'ixë ebyëji'ib tele jotyë mana xë ëjt's dun ayobë ya'a nuk wëdyjpë ya'a avion jotyë pues kap ëjt's ob dun mana të nuk wi'idytyë.